gʊlərda miyən dən nəngaimə nən mo wʊnənji gʊn chʊwi kən chʊ bite, bitə mwam ka we agʊsʊte jwate kawe ka matəwe ka təngatəwe werigʊ a murə gʊsʊte mən nənguimən gʊlər mo we le kawʊ kaita nənu ka nənə juni ka nənə bire mən chʊre ka matəwe kawa a kana nənu kən chʊmən we a gani dəndang, kən chʊmən we ka yʊgore a gʊte, kən chumənwe gwi mʊngor mən yigəra bərki ka mən chʊra jʊi, gwi mʊngor mən yəyira gʊka ki kamən chʊre agani dəndan dəndang gwi mʊngorki kamən chʊrə mate ajʊwi yore yəga kaina bagi yu ki ka mən chʊrə mate ka da bən dira kaina bʊndo biki bən nya mate rə tənga te a kaina bʊndomi nənkə to re rəgərəng dəya səi ki bən di bən chʊ bana hangəm to təngatunjiyu a gai rə mataji yu ngai, bitə bən nya nəba dəjim ma bən nya nən ka nənə yəre ka nənə mate ka nənə bite biti nyən kən nən nənya yərəng bətəm ba nənəm ji yiyi tore bə digəra səi ki ka yiya to we a gani wabə jəniyu mən to bitəhi nən kan mən torərə mən to nən jʊsang me nən torə rə kan bər ki rə kan ki kən kwi bonənjəm bənki mə jəni wauwi a təmi me yagi jəni a təm wujəni ba du hanjəmi məni dəya jusang kino bənə mə ma. nən tiya kana nʊnu a mʊri bənə fʊtən yari yariba yəga yʊyəra səiyʊ bəri rəjənijaura nəbbi bəri jəni jawn waʊwi bəri kari ba dəgga mʊri a lʊk te karba dəya muri a nənya bwiran, kari ba dəga mʊri a nənga ji a daʊtənbi nyirə rə bite a dəga kuwa niyʊki me bə dʊtənə gʊji, bita dəya kʊwa niyʊki me ba dʊwe nnəni kamə chʊra səini kamən chʊra yani dəndang dəndang kamən chʊra a kaini kamən chʊra səi wargʊ, mən sʊ gʊmən mu kən yəm bite kən yəm mate kən yəm yarte kən yəm tənyate kən yəm jwate rə ynyi jəni mwam kən yəm a mura bitə a gʊsʊt wʊ niyajiyʊ a nəbən go nən nənga swer gəri kən yəm banən jəm gani dəndan dəndang kən yəm bənənn jəm gani mwam, kən yəm banən jəm agani mwam, nyənkə kʊi ma ku nyənkə mə bera gaiwung ma kən chʊwe ajʊwi, mən berəng kən chʊwe a jʊwi a sira sirai kən sʊwe kən chʊ mən berəng kən chʊwe wa yngi gani kən dʊwewa kai a mʊri kən dəye mə berəng, mən sʊyʊmən mo jəni yəmi kən yəm mwam kən yəm bite kən yəm mate kən yəm tənyate warigʊ fini tangʊtə nəngu bə məni ka nənga bəməni fini bərki kanən bwanre kənən jaʊ bi gʊ ko ki ni a fʊm ki ba taʊ a mi kə ka sʊta wʊ gʊ rəge kʊ dʊ bwe me bwilə mang ki bən dəb biya miyʊ yəgi miki bən be bən yʊ bwadʊ bwemiyən rəge. Kʊ nyənke da me mənən jənijauri ka bən dəlo biyn miyu yəgi mi ji mi biyʊ ki bən faʊ jənijarrəye bən jaʊ kʊ nyənke dʊ gʊku be go karə ji da gəni mən məfarə mo mən tʊgaki na me məni chəmərki bən taʊ yawi ki kən mi ki kən nənga tʊgaranrəye jəni nən kwira kayʊ karə tʊga rang bite karə ngurung yautekarə tʊgarang mate ka rətʊyurang jwate karə tʊgarun finita jwaiti a kei nən kwi jwutə bərəki ji dmdumong a kai ji bəchi nubə jəga bəmən kai ni ba dəgiye wa kayʊ ni fʊwi ki jwai ba si dʊndʊmong, ka nyu mʊwa mʊri ki ko mə me mʊri ki bən yəm mo karə ni dəgəyera kai ta mʊwi bən yəm mo kən dəyiyenə na kai tamʊ jwai gəba sʊnʊngo ni kə dəgiyere, jwai gəba sʊnʊngo ni fʊwi kʊ dəgiyere, jwai karə fini deni a bwita nənu, jwaka tʊga bəne a kai ni ma nyanga a gʊ a siba dʊmong gə jiki ka mire ki kən nənga swer rəge, gʊ ji bə dəmən baʊ ki kən faʊ nəb rəyə a səi n yəgu jʊnən swer bərne karə tʊganrang, bʊrkə nyim mwam mə bə jarə, jwu, maji nyu bajauwi jwa nəbə barəmji jare a nən a nyubi a nənu a dəjimi nyi me ba jaʊ jwai sai nəbəbarəm to ko ka mənə gəri ki bən fara nəb ki ba dinəngəra səi ba diba tʊgane swer, məni karə fini mən sʊgʊmən mo ka nyənke nəbə kurə təngatəang, karə matəng, karə bitəng karə tʊgarang kə nənga təna nəb mwam. a gani dəndang kən chʊ rə kəmtamiyu mə hairə bwimi jənika nəngaimən tʊgarang mə hai rə bwimi ka tʊgai, mə hai rə bwini ka jəgai a gani dəndang ka nənga tʊgarang ka jəgbəne ka tʊgabəne a gani dəndang kʊ nyənke bətə nyaki tə jər a tariki bətə chʊ təngate yʊgore bətə chʊ mate yʊgore bətə chʊ bite yʊgore bərə ki kʊ kənən dəgiyera jʊrda kanəng ka laʊwejʊ nəb ka jamənkang be har gʊmnatə ki.